كنت راح اختار أكون <hesitation> أنثى فهد آسيوي هذا الحيوان وايد سريع وايد حلو وايد أنيقة هذي ال carnivorous anmial تدري وايد حبها أنا تجلس فوق عرش الحيوانات، هذي أنثى الفهد الآسيوية.